الكلب يحتاج حوالي عشرين إلى ستين دقيقة تمرين يومياً، يعتمد على نوعه وطبيعته، بغض ال- بعض الكلاب تحتاج تركض وتلعب أكثر والبعض الثاني يكتفي بالمشي الخفيف لذ- ع- يختلف من بعض من كلب من كلب إلى آخر.